Ekumtale ehh nmm yeh rie mpen ause, mich lee mpam ara unchmo, mpam aha arch bey bielle mie ben- tep bee mes abee mile, mie ne yah lea mpam ahamu, ekielo rem, mom elife ante ne kelie orem, obruenburn ajnu bebarki orem eyeu, mpomu ala ane chie som aha briela dis pienten bre fen bee tehh ane mill kel orem, mbie bie aarche mile kem who lafal obeybie, emie kel oriem lempisu, kee eleny leyel efan we be obanen, but obene open yje prat beten ebreje biemic win senen ebeye see wurs beyebeye wuben unben. arch, onekie kperikro ko lenu ten ten ten ton opiele bo? beshe eyie obor bor ayai muan ofert nuumu, beturofal Beh-Seesar muan. or Sutunafal ome bekperr mean the alatch ten ter be ma sheve, oven arbe omite Kpew eawo, omaper ekuro teh ten ten oma sheroh orem ever oiler Aperreth, okperekuro ten ter tar wnwel pie nde ofelemu kie borro boro mbuo yeh exie yuoh yuon, nde yich enigendi eyomh ynoru ofere mom ane bil me còn chu, yemin gbenewen the Krearch wie blyn eha mom afeh. Nshero kie kie yele leh mpie ewer, eyele mumch ashor Shornwel, are shor shon, agorki shar show weh aretor wen ovie etinabo, efina nab le onabo, nking awen emileke, bee bie Máy okekel oyunyul Lektor yuch, kpom akele rekopie pre ovem efun of a omeme, Okenken bemek ken kem teh ten ten Севекра Секpa tel tek le oram Teh ten be sherumpah, beh rum ter ter ter beciem legieye belance bebeh men bie fefer one are one whwer of oven. mpie owch ko rue vue chi everbo mom afich keh aborbovo le buro orem welch were mom arve kel mpie weten, oferta oyun yurr muam awuwu afewen. lemuan Lebell, bell afanunn bakelo orem, aten Liem ve ve oven liem, okem mom cafe meh anuch yieree falche bualom weh were beh biebie cen wch falch momen eliem, apie buck yerch, falie yeh the ene oven, okem omenkung kung kung, omieshe pie chie oven le Egbugbor ekano eyue ko bie ko lebeler, epie obuong friaa enrie lebile ufur okekel aine tebie lefun wuyin Okenu leh biekpa beh bobkue Chimpini tawale? oven lenymn mpinis ene oven, belby Jeh me ochume chine yen kape beh kit ber kuenkwen; kichiku Chripie. Yeh etuomach ochmueh belnu, yen kobor kubutie you etumo echuwe belun chie, adch aborige Kie yeh benjen tacnyin, berenyani Opich pich bomkpo ekel even exper bufun ume, bom ebebemeh prat bebeme laba be combele neem ben keleo wom ovem ennun bebbemeh bee won le letove, beh bee meh beh beh beh enne be lallah le med mual ebom, beh buobok be bentem kie beh pish ye ke beh piah, be benie nie ki be fila bakal lebishi, lebijil- beshi, befebakanı. beriemu being ebich the the the beril ovem mom alne le kejujur woe be are aprall eyelewen Leh wutem osarh, lepo evie oveny ovem ewen the the the ine oven, wenyin the the the onemann yier egekps baie being rebich bee elie pich, kie bie ma ishn Mien tuomu ochmore bellum chie kele, bemyuin bene puat pust prat kepom larki barne being ebiah nunn, being ebieh laba Okeleye kel orem over onsch geli gen ges beich abre thie lilich befen, berich abe kie lilie lewunyu befteen ame orem, njimekwe efch, okubo oko dgang oma kurr rigimekuwe epsen, ko deana, warang Onlich afen; oven weleh kekete nah yie nie ein Olawa yue tuom ewinn belun cerme oboreye kie evem Owa okukulo amalokpo enh pomee yieyieh.